Xhenió xa kikanó akikano diki nguenó xakixano xachende nó iin yunú xa koneno nakuii xanguidi ihó nó yu'ú tata ha xakende nrodo nó, <noise> <hesitation> yunu na ná'a hon dani no ihó itá ino xa nakendedo ndondono kiangua ha xa ku kuano kueno kuandiono xa kú escalera ñoo.